तेई याद है जद तेने थारी छुट्या के बारा मे मै बताइ छो। वे गजब की छि यार। उन छुट्या मे तेने घनो मजो करो। तेने बताई छो की यार उन छुट्या मे घूमबा भी ग्यो। जसा की वैष्णो देवी, दिल्ली, <noise> मुंबई गजब। और तूने बताइ की थारा परिवार का और भी सदस्य थारे साथ मे छा। था बड़ी बड़ी होटल मे <noise> रुकेया बता। उन टेम की छुट् या मु याद करू नि जब घनो बडीआ लागे। गजब दर्शन कर्या होगा। मुंबई मे तेने एकटरा ने देख्या होगा। दिल्ली मे अधिकारी का बंगला देख्या होगा।